Mandeha an-tongotra ve sa mihazakazaka? Ny mandeha an-tongotra no tiako kokoa noho ny <hesitation> mihazakazaka. Ny antony dia <hesitation> efa nahazoazo taona ihany aho, ka tsy dia mahavita <hesitation> halavirana lavitra toy ny <hesitation> tamin'ny fahatanorako intsony sady mora sempotra. <noise> Rehefa mihazakazaka koa anie ka tsy afaka <hesitation> mankafy ny faritra <hesitation> na ny olona lalovanao ianao e. Nefa raha mandeha tongotra kosa aho dia <hesitation> mbola mahavita halavirana kilaometatra vitsivitsy. Sady izay koa no <hesitation> torohevitra noemn'ny mpitsabo hoe <hesitation> sahaza ny taonako. Eny am-pandehanana eny aho dia <hesitation> sady mianoka ny voary no <hesitation> afaka mifanerasera sy miarahaba olona ary mankafy ny tontolo,